भारत चि, भूटान चि, मोनाको चि, पाकिस्तान चि, अफगानिस्तान चि, बांग्लादेश चि, इंग्लैंड चि, फिजी चि, ऑस्ट्रिया चि, कोस्टारिका चि, हंगरी चि, जॉर्जिया चि। येका अलावा साइप्रस चि मालदीव चि, ताइवान चि, इजिप्ट चि. तूंगा चि, माल्टा चि, ईराक चि, गुयाना, घाना, स्वीडन, मेडागास्कर। यी सब अलग अलग देशों का नाम छिन।